Ny fomba e mba hampaharitsy ny tongolo gasy sy ny tongolo <hesitation> bolony zany dia tsy mila ampazahoanao raha lemalema zany na legna fa mila ataonao mahazo masoandro na mahazo jilo de amin'igny maharitsy i amin'igny fa laha ataoko hoe io misy a atao agnaty congelatera i malaky simba i amin'iny satsia tsy mahazaka rano ny tongolo lahiny sy ny tongolo vaviny, zay mampaharitsy azy.